Maromaro edy firenena haiko e, anisany zen̈y ôhatra: Madagasikara efa izy edy, Italy, Fransy, Filipiny, chiny, Angletera, Belziky, Alman̈y, Môrisy, Kômôro, Ganah, Afriky, Etaziony, Etiopy, Ezipte, Rôme, Espan̈y, maro e!